هذا الشي مستحيل يصير لأن الآلات هي فقط برنامج يعني، تتبع برنامج معين. أما احنا عندنا مخ وجسم وهاذيلين أشياء مصنوعين من دم ولحم وهاذي أشياء ما لهم علاقة بالحديد اللي مصنوع منه الكمبيوتر. فلا، يعني هم شيين مختلفين وما أعتقد يصيرون نفس الشي يوم من الأيام.